पेरिस्कोप पान दोन लेन्सेस अस्तात ते लेन्सेस आमका। लांबची गोष्ट बगपाक उसे जात इतक्याच न्हू तर आमी। ते लेन्सेस आमका जायें तशे अड्जस्ट सुधा करपी जसें। आमका जायें तशा आणि आमी तेंचो माज्हा घेवपी।